اكثر شيء رومنسي شتو على الإطلاق امكن الرومنسية مكتعلقش بالحوايج اللي كنعرفوهم كاملين ولكن كتعلق بأنك تكون يعني كتوقف مع الإنسان اللي معك في جميع الظروف يعني سواء في الموت في الفرح ديما تكون في جنبو يعني هادو هما الأشياء اللي كيخليوني انني نشوف الرومنسية فبزاف د الحوايج